Biness biff, biness biff gargalfet sun hinjirah, binesii akii gararaati, gararra biff gargalfeno ishian, bere ishin jirt juu ishin mukkir jirt biff gargalfete ak binessin ishi darge hinkaben, bere sunin wol fokaat, woishin mukannen ak rangi muk suniit gar uf galchite biff muk suni gar uff galchite akasinii dura baati wo-won ishi kabenno fetinen.